<hesitation> arannde leyɗe amen ɗee kaa fuu, kollamo misiideeje; ɗum woni arannde. Caggal muuɗum mi hollamo nokkuuje adiimeeje leydi ndii. Caggal muuɗum duu ana waawi holludemo nokkuuje kiiɗe e leydi ndii maraaɗe faa jooni. <hesitation> Ɗum watta arannde kaa fuu ko kollataa fuu ɗee nokkuuje non, <hesitation> hono jooni hono jenne en eko nanndi e muuɗum.